ko'ko ti'i toro rimae kumenang si tuang na. nusi ko'ko yaai susu nendo pemakamakanen nitu tuang na. ni tu mo sya kumenal reimae si tuang na. nu nyaku yaai mapiara ko'ko sele se <hesitation> susu nendo pemakamakanen nitu leos ta, wia si ko'ko yaai. maan se rinte sekeria ne puyungku ti'i mae lumeong wiambale kenal lenorimae ne ko'ko yaai. jadi nu si ko'ko yaai memang reringaten setoro parende rendementa.